भक्तमन् हमर् बिक्यन् अरो इन्तेर्नेत जोग्। जर् जोयेते <hesitation> पिसो अजे इन्तेर्नेत होहयत् <hesitation> कुथर् बोकिन्ग् कोरर् मेबस्त असे। अरो ए कुथर् <hesitation> बोकिन्ग् घरते बोहि कोलि हो परि। जर् जोयेते होहयत् ए बिकि गबे ओरिहोन जोग मैथम्तो होसे इन्तेर्नेत् प। <hesitation> भ मोबिले फोने। अरो ए मोबिले फोने होहयत् तुमि घरते बोहि जिकुनु <hesitation> कम् कोरिम परजए। जर् फोलत् ए इन्तेर्नेते जत् हमजत् जत् हस्तो <hesitation> गुर्त पुनो भुमिक पलन् गोरिसे। अरो जर् फोलत् ओकल् कुथर् बोकिन्ग् कोरये नहोए। ओइनो कमोतो <hesitation> देबहर् अति गुर्त असे। जर् फोलत् ए इन्तेर्नेते तुमर् हतर् मुथिते गुर्ते पिथि बिखन् तुमि बोहि दखन् कोरिगो पर।